غنحاول نجيب الانتباه ديابهم يا أما غنضرب فالطبلة و لا نضرب فالصبورة و غنعاود ليهم قصة عندها علاقة بالدرس و لكن غتكون قصة مثيرة و عندها احداث جيدة باش نجذب الانتباه ديالهم و نخليهم وابقاو مركزين معايا اكبر فترة ممكنة و هكا مغاديش ادورو لا هكا و لا هكا